Rwngnok thangnai sikla wngwi ang ani bata oh o nangkukmani manwi rokno packing khlai nai. Ang porinani bagwi swngmungni bijap swijak bijap pen pencil eraser ruler tei calculator no tubunai. Jora tei nokni samung khlainai ano swkang swkang khe tongna bagwi chubachu khlainai. Ang maichu bai khe kaham khe chamung tei twini bottle tubunai. Nwng nwngwi tongna bagwi kaisa school ni ID card yak swkaknai manwi tissue tei mwkhango mask kaham khe tongwi mano tei hamya wngwi mano. Ang kwchangma uniform dress code ni tophi khe tophijak aa tophi khe tẃiphangni tẃiphangrok kannai. Kaisa laptop eba tablet nangkhe digital swrwngmungno chubachu khwlainai. Ang bo sports kit tubunai ani bwsakni swrwngmung tongkhe. Joto nangkukmani manwirok bai tiyar wngwi tongma bai swrwngmung sal kaham tei kaham khe tongwi mano.